دواړه د پېرولو لپاره ښه جایونه دي، چي خرید پکې وسي، کله انترنیټ او کله هم دکان ښه وي. د خوارکي توکې لپاره دکان ته تګ حتمي وي ځکه دا ډېر حساس شیان دي او باید ښه وکتل سي او بیا واخیستل سي. ځیني دا شیانې وي چي په انترنیټ کې انلاین اخیستل کېږي، ارزانه او اسانه وي، نو غوره دا ده چې له دواړو څخه ګټه واخیستله سي